Igny zany da gne sahatry anao avao gn'andrahoinao, igny la hitanao hoe ankonan'izao e, mety aminah ty laniko signitry ty da izay gn'hoaninao, izay gn'andrahoinao, na koa hoe laha ohatry ka hoe sy lany izy ampirimigny sara, ampirimigny agnatine frigidaire izy na averegny mampandevy an'igny anao ma- averigny ampandevezigny da apetraky amigneo, sy sokafakafagny igny satria la sokafagny igny da lasa mavavao koa.